stóra bók sem er að koma út stríðsárin nítján hundruð þrjátíu og átta til nítján hundruð fjörutíu og fimm eftir Pál Baldvin Baldvinsson bók með ótal ljósmyndum við hittum vestur í bæ skáldkonuna Ásdísi Óladóttur sem er með nýja ljóðabók athyglisvert skáld gefið út margar bækur en þarna er komið út safn hennar

hnitmiðaðra við heyrum í Iðunni Steinsdóttur sem er að skrifa bók um

langafa sinn sem var sveitarómagi niðursetningur og átti erfiða ævi

á skrifstofu Thors Vilhjálmssonar sem er að nokkru leyti óbreytt en Guðmundur Andri Thorsson er að skrifa bók um um föður sinn með þrjár bækur þeirra fyrst er stóri skjálfti eftir Auði Jónsdóttur skáldsaga um konu móður sem fær flog og missir minnir alla vega þurrkast sumt úr minninu tímabundið og sagan er byggð upp í kringum þennan atburð við hittum Sögu þar sem hún er að vakna upp úr

henni í gegnum þessa ferð þar sem hún

að skilja sjálfa sig og ná tengslum við sitt eigið minni fer heim að jafna sig og fjölskyldan hópast að til að hlúa að henni og passa upp á hana því hún má ekki vera ein í gegnum samskipti þeirra fara myndirnar aðeins að

fyrst og fremst finnst mér þetta snilldarleg leið til að segja svona fjölskyldusögu því við kynnumst

persónum og Auður er ótrúlega flink í að draga upp fulla mynd af hverri og einni persónu fyrir sig hún segir þarna Saga á einum stað að hún sé að spegla sig í fólkinu sínu til að reyna að sjá hver hún er en hún speglast alltaf á mismunandi hátt

og það er svo satt því

margþætt hluverk í sínum fjölskyldum svo bætist við að hún er

að pæla í minni

af því hún man ekki neitt hvað man maður og maður býr helling til maður veit það en trúir því innst inni að maður muni allt rétt verkinu ákveðna spennu að hún er að uppgötva og maður er að uppgötva með henni ýmislegt um fjölskyldu hennar þetta er mjög snjöll aðferð svo eru allar þessar persónur frábærlega vel

upp dregnar svo var ég mjög hrifinn af stílnum mér finnst líkingar rosalega flottar einfaldar og fallegar ein af mínum uppáhalds ég vona að ég sé ekki að fara mjög rangt með að hún finnur orðin hlunkast uppi í sér eins og eins og þið segið þetta er góð aðferð byrja í minnisleysi og vera svo

að afhjúpa hlutina smátt og smátt

eftir hentugleikum í gegnum margar persónur þetta

sniðug nálgun mjög

rígheldur mér ég lifði mig alveg inn í þetta allt saman með Sögu það gerist líka af því

alltaf að uppgötva eitthvað nýtt um hennar líf hún á erfiðara með að muna það sem er sársaukafullt það man hún man hún verst þannig maður grefur og fer dýpra með henni það er hver einasta persóna eiginlega ljóslifandi í huga manns og hún slær ekki feilpúst í því þetta er mjög lokin þá fer maður að sjá að þessi stóru flog hennar áttu sér ákveðinn aðdraganda það eru þarna áföll og álag og streita sem smám saman skilur að hafði mikið að segja þar er hún held ég

skjóta út fyrir

hún er að lýsa þarna veruleika nútíma fjölskyldna ýmislegt þar hún er að uppgötva smátt og smátt hana hefur borið af leið hún er flinkur sögumaður

ótrúlega vel skrifandi hún Auður og

hún er svo góð í að lýsa venjulega fólki að gera venjulegt fólk áhugavert venjulegt fólk spennandi algjörlega ég væri til í að lesa skáldsögu um hverja hverja og eina persónu í þessari bók það sögumaður eftir Braga Ólafsson þetta er mjög bók mjög smágert og einhvern veginn farið ofan í skrýtna hluti

venjulegir hlutir verða mjög skrýtnir hjá Braga og skrýtnir hlutir verða mjög venjulegir það er eiginlega við fylgjum meirihluta bókarinnar

er þrjátíu og fimm ára hann býr heima hjá foreldrum sínum

þau voru um fimmtugt hann hefur unnið mjög stutt skeið fyrir utan var hann ritari hjá miðli hann er í upphafi á pósthúsinu að skila inn handriti og þá sér hann náunga sem var með stelpu sem hann var skotinn í og ákveður

að hætta við að skila handritinu og fylgja honum eftir

heimsmeistarakeppnin í Brasilíu stendur yfir og þeir fara inn á sportbar sem manni finnst ekki

sögusvið í heimi þeir eru að fylgjast með með landsleik Englands og stemningunni

þú segir í upphafi er hann á pósthúsi en maður er ekkert viss um að það sé upphafið endilega þegar maður er búinn að lesa söguna þetta snýst allt um formið hann er að leika sér að því sögumaðurinn er mjög óáreiðanlegur og tvöfalt og óljóst og úr fókus stendur fyrir sínu þannig hún er alveg skemmtileg pæling um þetta form ég sé fyrir mér að hún sé komin á

leslista í öllum námskeiðum í bókmenntafræði sem taka á frásagnaraðferð hann eiginlega er að gera hálfgert grín

það er hægt að segja að hlutir séu

náunginn getur verið með handritið að þessari sögu

Stefán Máni þarna er hann kominn austur á land og

og má segja kannski að stóra sagan segi sögu hennar en þarna andstætt gömlu

sem maður las þar sem er par sem fer til Reykjavíkur og lendir í

og fer aftur og nær saman við erum ekki að tala um neitt þannig við erum að tala um

mannlíf sveitanna og sora borgarinnar

lítið um góðar og fallegar manneskjur í þessari sögu hann er þarna að velta fyrir sér mannlegu eðli

hvað er mennska og hvað ekki

sem mér finnst Stefán Máni vera rosalega flinkur í að gera er að skapa þetta andrúmsloft þegar hann lýsir glæpnum þarna í byrjun þegar þessir villtu útlendingar koma á sveitabæinn og uppgötva þennan vettvang glæpsins manni lá við að kúgast eiginlega hann lýsir þessu svo áþreifanlega það eru fleiri þannig senur í bókinni mér finnst hann mjög flinkur höfundur og þegar upp er staðið þá finnst mér

er alveg búinn að lýsa heilu lífi og kannski undirbyggja ágætlega fór sem

og hann er mjög flinkur ég tek undir það

ágætlega spennandi ég missti engan svefn

vera búin að sjá fyrir hvert þræðir myndu liggja

fléttuð en ókostur finnst mér

væri gott að eiga skjól einhvers staðar veruleikinn sjálfsagt er er er sori mannlífs hérna í í Reykjavík svona rosalegur en þetta er alveg hrottalegt

mætti mætti vera góður og fallegur staður einhvers staðar þakka ykkur fyrir við ætlum að sjá hvað er að gerast í fáum línum og svo heyrum við í skáldkonunni Ásdísi Óladóttur stúlka með höfuð er sagan af uppvexti Þórunnar

Valdimarsdóttur í Reykjavík rokksins og

hennar stúlka með maga Brynhildur Georgia Björnsson eftir Ragnhildi

sem var dóttir þekktasta nasista Íslands sonardóttir fyrsta forseta lýðveldisins fór á sjóinn átti fimm eiginmenn missti tvö börn en endaði ævina rúmföst í bílskúr í Reykjavík hark er fyrsta skáldsaga tónlistarmannsins vinsæla

Pálma Gunnarssonar en hann hefur áður skrifað bók um lífið við

þá hló Skúli er ævisaga Skúla Alexanderssonar skráð af Óskari Guðmundssyni Skúli sem lést fyrr á þessu ári var oddviti á Hellissandi alþingismaður sósíalisti og leiðtogi í heimabyggð á Snæfellsnesi öll mín

bestu ár er bók sem inniheldur ljósmyndir eftir Kristin Benediktsson og texta eftir Stefán Halldórsson þetta er safn frá

og sýnir heim ungs fólks hljómsveitirnar böllin

sem er ekki bara þarna á ljósmyndum heldur er líka nafngreint af mikilli nákvæmni sunnudagsbíltúr er úrval úr bókum þínum síðustu tuttugu árin hvers vegna ertu að gefa út svona úrval ja kannski var bara kominn tími á það ég

gefa út sjö ljóðabækur og fyrsta bókin var uppseld að hún kom út

spyrja það langaði að eiga þetta safn mitt eiga þessar bækur mínar þær voru ill fáanlegar tóku sig til útgefandinn sagði að hann vildi gefa út heildarsafn ljóða

það er orð og orð sem fór gífurlega í taugarnar á mér í tuttugu ár og ég varð að breyta þessu þannig að þarna gafst tækifæri til þess þannig að ég var mjög glöð að fá tækifæri

gefa þetta út ljóðið þín verða til að hluta til í baráttu við illvígan geðsjúkdóm

segja að ljóðið hafi verið haldreipið mitt í gegnum veikindin ég bjó við gífurlega hrikalegan heim ranghugmynda radda og geðveiki sem fylgir geðklofa og það að geta skrifað var leiðin til að skrifa mig út frá þessum hörmungum sem voru að gerast í hausnum á mér og ljóðið var eiginlega haldreipið í gegnum lífið svona til að byrja með

út úr myrkrinu þannig að ljóðlistin hefur sumpart bjargað

guði sé lof að svo er hérna er vitnað í Vigdísi Grímsdóttur sem segir að ljóðin þín séu frumleg heit og litrík já ég get ekkert sagt um það ég

get ekki dæmt mín eigin ljóð

þetta er sterkur kveðskapur já þakka þér fyrir hvað ljóð ætlarðu að flytja fyrir

bíð færis þögul í skotgröfunum geri mitt besta líka þegar ég skríð fram úr að morgni ligg og anda hugsa um stundina og læt sem þulan þunga renni burt úr sálinni eftir hússins og blandist einn dag við hreint vatn geri mitt besta og birtan liggur þögul yfir jöklinum bleika og klukkan tifar hávær áminning um skyldur mínar góðan daginn daginn geri mitt besta og ég ligg með hvítan fána í kuðli við hlið mér stríðsárin nítján hundruð þrjátíu og átta til nítján hundruð fjörutíu og fimm eftir Pál Baldvin Baldvinsson sem er kominn á gamalkunnar slóðir í þessum stól þetta er gríðarlega mikil bók meira en þúsund blaðsíður ótal myndir þú ert að segja sögu Íslands á hernámsárunum eða á árum heimsstyrjaldarinnar þar sem var var markmiðið hjá útgefandanum var að fá bók sem að gerði grein fyrir tíðarandanum og ég setti strax fram þá hugmynd að hún tæki

tæki til áranna þrjátíu og átta til fjörutíu og fimm einfaldlega vegna þess að það er barist á svo mörgum stöðum í heiminum nítján hundruð þrjátíu og átta og

efnahag þú ert ekki bara að rekja sögu styrjaldarátaka þetta er sagan um

kjör almennings og menningu og og verslun og verkalýðsbaráttu og allt hitt líka

að gera lesandanum grein fyrir hvaða hræringar eru að ganga í gegnum samfélagið og það var fyrst að leita

í blöð og tímarit og þann pakka allan til að draga fram verður maður að taka ákvörðun um það

að eltast

að gera einhverja grein fyrir stöðu kvenna vegna þess að í öllum skrifum á þessu tímabili eru konur meira og minna faldar eins fer maður að spyrja sjálfan sig

hvað eigum við að gera fyrir blessuð börnin og unglingana hvernig eigum við að reyna að draga þeirra hag fram sem er meira og minna falinn þannig að reyna að gera

og því sem þeir eru að agnúast í pólitík heldur miklu stærri samfélagsmynd þú tekur þarna út meðal annars

ákveðnar persónur og og fylgir þeim einhvern veginn í gegnum þetta Vilborg Dagbjartsdóttir er þarna ung kona kemur fyrir aftur og aftur og fleiri og fleiri það eru sem sagt hátt á annan tug einstaklinga sem rekja þessa sögu sumir alla leið sumir þeirra staddir erlendis sumir þeirra ganga þrautagöngu til dæmis báðir fangarnir sem lenda í þýsku fangelsunum í Noregi Leifur Müller og Baldur Bjarnason þeirra þeirra saga er þarna rakin eðlilega því hún gefur okkur innsýn inn í inn í þá ógn sem í rauninni ríkti bara hérna rétt handan við álana svo ertu með í

áður en stríðið brýst út flóttamennina sem eru að reyna að komast til Íslands komast sumir en

má segja klofið í tvennt það hafði verið tekin sú afstaða af Norðurlöndunum að hleypa engum flóttamönnum inn inn í inn í löndin þó að það væru dæmi um það bæði í Svíþjóð Noregi og Danmörku að flóttamenn kæmust

transit vísa til að fara til Bandaríkjanna Bandaríkin voru eiginlega eina landið sem að var að taka á móti einhverjum stórum hóp af fólki eftir maí nítján hundruð þrjátíu og átta manni bregður við að sjá allar þessar synjanir í raun og veru

bregður við að sjá tóninn í sumum fjölmiðlunum já já samfélagið á Íslandi var svo við bara segjum það algjörlega umbúðalaust það leiddi til þess að hingað hingað var fólk að reyna að komast til að bjarga lífi sínu einkum og sérílagi frá Þýskalandi og frá Tékkóslóvakíu Tékkóslóvakíu og jafnvel frá fleiri löndum vegna þess að sumt af þessu fólki var farið að heiman Finnlandi Svíþjóð Danmörku Frakklandi er fólk að sækja

um leyfi til að komast hingað og það fær allt saman nei en þetta eru svo margar sögur þarna ofboðslega margir þræðir ég hugsaði með mér

sem eru að leita að efni þú þarft ekkert nema að opna bókina þá ertu

einhvern veginn efni í þetta er svo þungur

að bregða upp mjög stórri mósaíkmynd af Íslandi á þessum árum í sumum tilvikum var dálítið langt seilst vegna þess að við teygjum okkur ég teygi mig talsvert lengra en íslenskir höfundar hafa gert til dæmis bara í frásögnum af skipaferðunum og skipstöpunum hérna í kringum landið

við höfum fyrst og fremst verið að

gott dæmi er bara Goðafoss sama daginn og Goðafoss fer niður með því manntjóni sem verður hér í Faxaflóa þá fara tvö önnur skip niður þannig að það eru ekki bara Íslendingarnir sem eru að að drukkna

á miðunum í kringum landið heldur eru það þúsundir erlendra manna en almenningi var ekki sagt frá því nei en almenningur

einn mánuðinn koma hingað yfir þrjú hundruð skipreika menn og þeir sem eru að vinna við höfnina verða varir við þegar koma hingað menn sem eru fluttir í bílum á sjúkrahúsin upp að Helgafelli eða suður með sjó eða hér í bænum komist ekki inn í fjölmiðlana vegna þess að það er náttúrulega ritskoðun sem hamlar upplýsingum um það sem er að gerast nákvæmlega

það er alltaf talað um þetta sem mestu breytingatíma í nánast Íslandssögunni að þarna hafi Ísland ummyndast öll okkar viðhorf og allt er er það svo finnst þér það vera eftir að hafa farið svona nákvæmlega gegnum ef við berum saman skóflu og

þá er það raunin stekkur frá því að vera fátækasta

í Evrópu yfir í það að skynja það að það er hægt að hafa nóga vinnu það er hægt að fá peninga borgaða fyrir vinnuna sína og það er hægt að hafa nóg að borða

það er hægt að ganga í félög það er hægt að sjá kvikmyndir sem eru

nýjar það er hægt að hlusta á tónlist úr öllum heiminum sem sagt okkar týpa af samfélagi verður til þarna og það er amerískt samfélag fyrst og fremst þeir setja mark sitt á Ísland enda bjó tuttugu prósent af íslensku þjóðinni

í Kanada og Bandaríkjunum á þessum árum við höfum verið að reyna að

fullvinna þann draum síðan að við séum amerískt

en reynum samt þetta er eins og ég segi gríðarlega mikil bók það er komið þarna inn á

hluti sem menn hafa verið að tala um núna upp á síðkastið það er ástandið ekki síður en flóttamannamálin

ofboðslega mörgu ljósmyndir og þær hafa ekki allar birst áður nei við við

hafa komið út ágæt rit sem hafa verið þá reyndum við að sveigja frá þeim myndum sem hafa verið notaðar og hafa birst og leita að einhverju nýju myndefni birtast þarna myndir eftir Vigfús Sigurgeirsson sem hafa ekki birst áður á prenti einn helsti ljósmyndari okkar á þessum tíma Svavar Hjaltested Vignir og síðan urmull af ljósmyndum eftir óþekkta menn sem það var það var verið að reyna að sveigja

þeim myndum sem hafa verið mest notaðar Páll Baldvin þakka þér fyrir að koma stríðsárin nítján hundruð þrjátíu og átta til nítján fjörutíu og fimm við skulum fara í í gömlu vinnustofu Thors Vilhjálmssonar Andri þetta er sem sagt vinnustofa Thors þessi kosmos hans eins og þú talar um í bókinni já já hérna vann hann og hérna skrifaði hann og

öllum stundum hér eru alls konar hlutir sem fylgdu honum alla tíð og voru alltaf á vinnustofunni hans eins og karborator úr gamalli

þetta skip hérna og þessi karl sem ég veit ekkert hvaðan kemur hann hann var þarna alla tíð alls konar efni sem svo var gott að geta gripið til penna af ýmsu tagi penna eins og kannski sést hér og svo kannski bara greip hann einhverja bók hérna við getum tekið hvað sem er hérna og las úr þessu

þetta voru skáldsögurnar hans drög að skáldsögunum og þarna voru miðar um hvað hann

í matinn og þarna voru símanúmer hjá allri og muna tannlækni klukkan þrjú innan um framan af ævinni hélt hann mjög rækilegar dagbækur hér er allt um Sólborgarmálin sem hann skrifaði mér fannst einhvern veginn að mig langaði til að gera þetta vegna þess að ég fann að nú er svolítið um liðið ekki mjög langt en svolítið um liðið síðan hann dó og að hann var smám saman að hverfa mér úr

vitundinni einhvern veginn og minninu og mig langaði til að halda í hann svolítið lengur

að endurskapa einhvers konar nærveru hans með þessum myndum það sem ég gerði var að ég tók myndir skannaði inn alveg fullt af myndum sem ég fann hérna inni og svo tók ég mynd og mynd og skrifaði út frá henni svona

minningu eða bara á myndinni alltaf haft gaman að því að skrifa í kringum ljósmyndir mig langaði til þess að endurskapa hann í huga mér hafa hann dálítið lengur hjá mér þú segir líka frá því að það hafi stundum verið erfitt að vera sonur Thors þú hafir jafnvel viljað heita Guðmundur Vilhjálmsson

ég svo sem þekki ekkert annað en hann var náttúrulega skrýtnasti maðurinn í hverfinu eða einn af skrýtnustu mönnunum í hverfinu hann var eini maðurinn á Íslandi á hann var eini maðurinn í hverfinu sem var heima á daginn og kom ekki klukkan sex úr strætó með skjalatösku eins og eins og allir hinir gerðu og hann baðaði út höndunum þegar hann talaði og hann hafði mjög ögrandi fas og ögrandi skoðanir sem hann lá aldrei á heldur bara sagði fullum fetum og hann baðst aldrei afsökunar á tilveru sinni og sjálfum sér og hvernig hann kom fyrir að maður var svona lítill talsmaður Thors Vilhjálmssonar í hann hafði sagt eða gert en en en það er allt löngu liðin tíð og ég er ekkert teljandi brenndur af því það var nú haft á orði um Thor að hann hefði brotist til fátæktar honum var virkilega raun af þessum frasa að hann hefði brotist til fátæktar og líka að hann væri einhver

eftir miklum krókaleiðum að hann hefði verið til sjós þegar ég var á sjónum og þegar ég var til sjós og

þegar ég var á Grænlandsmiðum og svona honum tókst koma því að og hann hefði verið í pakkhúsi og hann hefði virkilega unnið og það var mjög ríkur þáttur í hans sjálfsmynd að skapa sig sem sem sem þannig mann en hún er svolítið merkileg

á hámenningu og þessi trú á á listir og við höfum svolítið tapað þessu í dag þegar einhvern allt er talið jafn gilt þarna er þessi eindregna staða með menningunni

með listinni að það sé það besta sem við höfum upp á að bjóða

að listin væri Guðs röddin í brjóstinu og væri bara væri bara það dýrmætasta og helgasta og fegursta sem maðurinn hefði hefði fram að færa væri í listinni og engu öðru sem sem að hjálpræðið væri að finna

trúarþörf hans hún einhvern veginn safnast í einhverja pabbi var mjög mótsagnakenndur maður og hann er svona kannski sönnun á því að það er einhver vitleysa hjá okkur að manneskja gangi algjörlega upp að allir eiginleikar gangi saman upp í einhverri jöfnu sem sé þá þessi manneskja pabbi var mjög

sjálfhverfur maður en hann var alveg geysilega örlátur maður líka hann var mjög stór í því að taka eftir öðrum og gefa öðrum athygli

og pláss og hlusta á aðra

var hringjandi hér fólk um nætur og hann var að tala það ofan af því að fremja sjálfsmorð og gat gefið endalaust af sjálfum sér en var

um leið tveir eiginleikar sem ganga ekki alveg upp saman en gerðu það í hans persónu hann var mjög og einhvern veginn viss um þreyttist ekki á að að hann meinti það þetta var

ekkert leikrit honum bara fannst þetta en hann var líka ofsalega

ég sagði stundum við hann munurinn á mér og þér er er ekki alþýðlegur ég er bara alþýðumaður og þess vegna þarf ég ekkert að vera alþýðlegur við fólk þess vegna er ég svona mikill

talaði við alla fisksala og ef maður kom einhvers staðar með honum

þá var hann strax farinn að spjalla við fólk og einhvern veginn tengjast persónunni hann náði alltaf inn í persónuna á bak við starfið þetta element í honum held ég að hafi verið dálítið að verki í þessu kraftaveseni öllu þar var hann í öðru félagslegu umhverfi en

geysilega mikilvægt góða vini eins og eins og það var alltaf verið að taka myndir af þeim Benna í sjónvarpinu og svona

og sko pabbi þurfti alltaf að henda Benna pabbi ég gat ekki lifað mig

nennti ekki í júdó það kom ekki til mála Iðunn Steinsdóttir velkomin þú ert hérna með nýja bók sem heitir Hrólfs saga

mögnuð saga um margbrotið mannlíf og örlög á Íslandi á nítjándu öld þetta er þetta er sagan af langafa þínum sem hét Hrólfur Hrólfsson og hann var niðursetningur eða ómagi hann var ómagi því hann átti

í Vopnafirði en móðir hans flutti til Eyjafjarðar þegar hann er bara sjö ára gamall en getur ekkert haft hann hjá sér því hún er með annað barn með manninum sínum nýja manninum svo hann er bara á bæ eftir bæ eftir bæ eftir bæ alls staðar eru niðursetningar eiginlega á hverju ári er skipt um bæ því þá er einhver sem býður aðeins lægra fyrir að hafa hann og ég er ekki að segja að

með eitthvað ríkidæmi það veit ég ekkert um en alla vega var komið

skelfilega fram við fólk sem ekki átti jörð ef þú áttir ekki jörð þá varstu réttlaus maður þú hafðir engin mannréttindi boðin út

í vinnumennsku eiginlega í sjálfsvald sett

hvort þeim er yfirleitt gefið að borða eða hvernig þau eru

ég las mér heilmikið

til um það hvernig hefði verið komið fram við svona börn og það var nú sem betur fer oft voru þau þarna samt móðurlaus lítill angi frá

er átta ára gamall að ég

það hvernig hvernig þetta endar svo hvernig hreppurinn leyfir sér að koma fram við hann fann ýmislegt um það ég grúskaði mjög mikið til þess að finna eitthvað til að skrifa hvernig ég ætti að skrifa þessa sögu hún er að vissu leyti skáldsaga en byggð á ákveðnum samt upplýsingum þessum manni hefur ekkert nei

ég fæðist fjörutíu og það var greinilega ekki fínt og það var aldrei

ég hafi ekki vitað að hann var ómagi fyrr en bara ég fór að skoða þetta miklu miklu seinna þegar við í fjórðu kynslóð frá honum förum að hafa áhuga á þessu þá hérna fer ég að grúska þetta og sé ýmislegt sem að þetta er

að skammast sín fyrir þetta voru kjörin sem voru búin réðu öllu bændurnir og þeir pössuðu til dæmis að Hrólfur fengi aldrei

þó hann væri búinn að eiga þar

hann átti að leita til ef eitthvað var svo heldur þetta áfram hann eignast fjölskyldu

sé stutt og að mörgu leyti grimm ævi það er óhætt að segja það ég veit ekki hvað ég á að segja um það

maður er alla vega afskaplega heppinn að vera ekki uppi á þessum tíma svo

þetta upp úr ýmsum heimildum er það skáldskapur hjá þér það er skáldskapur en

ég hélt kannski að þeir hefðu hist en svo uppgötvaði ég þegar ég fór að leita betur að sennilega hefur Kristján komið þangað árið eftir að Hrólfur flutti burt en það var alltaf talað um Kristján

kom náttúrulega frá Vopnafirði

við værum skyld Kristjáni fjallaskáldi og hann var geysilega mikils metinn í fjölskyldunni svo mér fannst bara ekki hægt annað en hafa hann með sem er þetta heillandi skáld Hrólfs fer vestur en hann ekki sjálfur nei því hann átti sveitfestu í Vopnafirði Eyjafjörður borgaði undir Hrólfs og manninn hennar

af því þau áttu ekkert land þeir sögðu Vopnafjörður verður að borga undir hann á þessum tíma var ekki fá peninga til að borga undir

honum hefði kannski farnast betur hefði hann náð vestur eins og sumir aðrir gæti verið en þá væri ég kannski ekki til Iðunn Steinsdóttir þakka

okkur í kvöld

við verðum hérna aftur að viku liðinni takk fyrir að horfa